A heɓii tile jawdi, a tawan aɗe yiɗi jawdi sanne. So ruunde nde duu, nde ruunde nde wanaa yaafunde yahde. Jon kaa laatoto a wembete. Jooni non a waɗan dabere fuu yalla aɗe heɓa jawdi ndii kaa. Sabi huunde non nde yonki yiɗi sanne.